Sagale laan chiraati sunii billo fudete laanum harkan chirtay woishin amtan won ak mashinea fa fammaren amutan sikuuti, simurti, lanum bere ibsaa fa borbade, bere atin laf dagarte chirt, woat dukan dukan fa kas tete chirt dendeete ufkuta, berum ibsafa taam bobo fa ilalte, bere akasi sunt ufchirtet, chiretet malsuni woyu hihamatu, malsun dendeten ufin murtu ufin kuutu.